ma tian ma tian ma tian han mɛnɛni be tonu hobe zɛrɛ dimiyan nɛ han mɛnɛni wo sababu aba cɛrobiya curulu a ju hunmu a ɓɔ mite abero sɛrocuwa ɓɛ zun ɲin ma manna a le'a wɛ curulu caa ho mana curulu caa ho mana a caa ho tuwi fa mu zo su ro siyan a manna a sunu nɛ homi yɛrɛma benɛ yɛrɛ yi mi tun homi yɛrɛma a hini <hesitation> nunɛ we vunu ci-re donk han mɛnɛni tawɛ a lee ho dimiyan wure wure wure han wo be curulu nɛ ɓɛse mu wo be curulu nɛbɛ hobe dimiyan nɛ wa mi yɛ